من بين الرياضات لي خصها قوة بدنية كبيرة كاين رفع الأثقال وركوب الدراجات الجبلية والملاكمة وحتى كرة القدم، وكاين واحد الرياضات لي كتطلب اقل بالنسبة للقوة البدنية فحال الشطرنج و فحال السباحة وفحال البلياردو و فحال التنس الأرضي وفحال الجري الخفيف